lapiser yu, yu yu tind ldoꞌ c̲h̲apu gikuna par dzaꞌwu leter, dzaꞌwu <noise> c̲h̲apu xpartu, gunu nak guꞌn dzaꞌma, dzaꞌma leter yu yu tind ldoꞌwu, zob zob guꞌn nluts gikuna zob.